Tsy manova loatra ny sakafo ny fampesana sira vaingana na sira vovony eo amin'ny fandrahoana sakafo satria samy sira ihany izy ireny fa eo amin'ny <hesitation> ameranao oe izao no abetsan' ny tokony ho atao a no <hesitation> misy asan'ny oe sira vaingany atao <hesitation> betsaka kokoa noho ny sira vovony.